ଜୋଥା ସଂଭଵ ଅଧିକୋ ପ୍ରକାରର ଫୁଲର ନମ ଦିଯୋ। ଗୁଲାପୋ, ମୁଲ୍ଲିକା, କୌମଲୋ, ହେଵୀ ସ୍କୌର୍ସ, ଚୌଂପା, ଗାଂଧୀ ପୂସ୍ପା, କୌଦଂବୋ, ଜୂତ, ଅତ, ତ୍ରୀରାଣୀ, ଧୃତୁରା, ଓପରାଜିତା, କୌନ୍ଯାରଯୋ, ସୌଂଖାପୁସ୍ପୀ, ପାରିଜାତୋ।